Dziꞌk nak lëꞌma xki diꞌltsa lëꞌma kwaꞌn sdzakma tib mnech xki gakda chu kuda valor kix tib mnech xki, porke lo lëꞌ dios lëꞌ uneꞌdz <noise> xkilmbanma xki, diꞌltsa lëꞌma bekwaꞌn dzak giendc̲h̲a chu kulsa, ikedzdama diꞌltsa chu bukwaꞌn kix tib mnech, <noise> dziꞌk nak tib mnech xki nika dele xkuꞌn kë mnech dziꞌn kë xkuꞌn kë lo stsiꞌn xki, ber tibaga nakma kaska tibaga nakma nonma xki ic̲h̲ëma. <noise>